Ман кӯшиш мекунам, бо чашмон ва ишораҳо эҳсосотамро расонам. Ба дафтар ё чизе ишора мекунам, ки дар он навиштан мумкин аст. Бо одамони хуб ва меҳрубон пайваста мешавам, то ки маро фаҳманд. Агар садо ё нақшаи шахсиямро нишон диҳам, онҳо шояд шубҳа кунанд. Билохира, бо меҳрубонӣ ва ақл одамон ҳақиқати маро хоҳанд фаҳмид.